أول إشي، طفي الفرن وخليه يبرد. بعدين إستخدم منظف خاص للفرن أو خلي خليط من بيكربونات الصوديوم والماء على الجدران. إتركها فترة، ثم إمسحها بإستخدام جطعة جماش. لا تنسى تنظيف الرفوف.